Ñy fomba hatao nteña aminy ñy famelaberan-kevitsy hatrehy nteña aminy ñ'olo maro: -Mila hain-teña ñy raha ho volañy nteña, mila fa mioma soa teña hirehaky amin'olo reo. -Mila hay nteña soa koa ñy foto-kevitse ho hazavay nteña aminy ñ'olo maro eñe, manahakan'izay amboary soa ñy rehaky atao amm.